Ndikkinami mi laata midon nder jaangol malla pewol haadow guldum ngam guldum to wadi guldum masin dum masibo, Hadama daanugo hadama juulugo hadama ko ayidi wadugo fuu amma jango mo jango wadori fuu to aborni kare jangol asuddoto awawan awada nden ayaha haa ayidi fu.